Le io ampoly io zane e, raha bobriboriky manome fahazana avy amy i herin'aratsy, kora naho misy ty eo, na panneau nafa misy ty eo, na batery naho misy ty eo le manome fahazana reke. Zay zane ty asay ampoly io namapy avao amy maha olombelo amy fahazavagne ka mba ahitany lalagne, na ao antrano.